نحب نكون عندي القدرة على التحكم في الآلات؛ السبب إن الآلات جزء كبير من حياتنا اليومية، ومن خلال التحكم فيها هتقدر تنجز الأعمال بشكل أسرع، وأسهل، سواء كان في العمل، النقل، أو حتى الحياة اليومية، التحكم في الحيوانات حلو، لكن الآلات عندها تأثير أكثر في تحسين الإنتاجية، وتغيير التكنولوجيا.